Ore nka ku-iniso ye na kuu vií na kuu va'a anuso modo ye lujua na kuti vií kutu va'aso i'i taka ñayivi ve'eso, taka kichiso taka na kuku iniso, te ye naá kuu lo ku-ini taka ñayivi ye lujua kutuii ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i.